Mabbilang mappammula noloq lettuq limappulo noloq siddi dua tellu eppaq lima enneng pitu aruwa asera seppulo seppulo siddi seppulo dua seppulo tellu seppulo eppaq seppulo lima seppulo enneng seppulo pitu seppulo aruwa seppulo asera duappulo duappulo ciddi duappulo dua <noise> duappulo dua duappulo tellu duappulo eppaq duappulo lima duappulo enneng duappulo pitu duappulo aruwa duappulo asera telluppulo telluppulo ciddi telluppulo dua tellupplo tellu telluppulo eppaq telluppulo lima telluppulo enneng telluppulo asera petappulo petappulo ciddi petappulo dua petappulo tellu petappulo eppaq petappulo lima petappulo enneng petappulo pitu petappulo aruwa petappulo asera limappulo